Ndikka mi maaya mi acca bandiiko am nagam mi o maayi o acci am midon joodi feere am mettam beram be wairugo mo be sonde laarugo mo tan nawdum man foti lora mbara am amma wawan kanko bernde amin feerootira.